Iyatu minyak e engka iyaseng minyak bimoli engka to yaseng sangko tapi iyero mappasilaingeng iyatu sangko e liweq i cinnong daripada bimoli e iyatu bimoli e nappa ciceng ipake maseqkanni tappa malotong sedangkang sangko ipake taqbakke tellu taqbakke eppaq nappai naulle malotong